Yen jwa'n mas ntak, mod- jwa'n nxana'jwa'n mmm- teta nkenuna tzi jwa'n mmm- thi jwa'n tak lona' len lisna' olo yesna' nak estee xobta', xopta' jwa'n nchaxa' tzee ndaxa' thi yo, ze nzeyaxa', zen ndope'xa' re men mdaya' loxa'par kib yix o par kexa'yixa' yek yo, mbay jwa'na nchaxa' zee- tze ndaxa' ndetayaxa' zi jwa'n zye mza', nakon thiba nak este kad kad ngon, kad tasaj bis, zen zealya xa' jwa'na takthos tiz ngentha kadya' lo mes, lo mes mdan, lo mes than naktha yazelya, naze nakina' nakin taktos jwa'n kad ngon jwa'n tasaj bisa'.